Nol ca sua telu pat lima enem pitu alo ciok sempulu sempulu ca sempulu sua sempulu telu sempulu pat sempulu lima sempulu enem sempulu pitu sempulu alo sempulu ciok suampulu suampulu ca suampulu sua suampulu telu suampulu pat suampulu lima suampulu enem suampulu pitu suampulu alo suampulu ciok tiga pulu tiga pulu ca tiga pulu sua tiga pulu tiga tiga pulu pat tigam pulu lima tiga pulu enem tiga pulu pitu tiga pulu alo tiga pulu cilok pat pulu pat pulu ca pat pulu suapat pulu telu pat pulu lima pat pulu enem pat pulu tuju pat pulu alo pat pulu ciok limampulu limampulu ca limampulu sua limampulu telu limampulu pat. Limampulu lima limampulu enem limampulu pitu limampulu alo limampulu ciok enempulu enempulu ca enempulu sua enempulu telu enempulu pat enempulu lima enempulu enem enempulu pitu enempulu alo enempulu ciok tujupulu tujupulu ca tujupulu sua tujupulu telu tujupulu pat tujupulu lima tujupulu enem tujupulu pitu tujupulu alo tujupulu ciok lapanpulu lapanpulu ca lapanpulu sua lapanpulu telu lapanpulu pat lapanpulu lima lapanpulu enem lapanpulu pitu lapanpulu alo lapanpulu ciok sembilanpulu sembilanpulu ca sembilanpulu suasembilanpulu telu sembilanpulu pat sembilanpulu lima sembilanpulu enem sembilanpulu pitu sembilanpulu alo sembilanpulu ciok.